तुर्की अशो देश हैं जहांकी मुसल्मान लोग वास कर रहे हैं। और मुसल्मान लोग मतलब थोड़ा लडाकू प्रमर्टी का भी रश वो हिंदू होनका सात्म उनका मन में अशो चे। की वे ये हिंदू नसे उनका कठर वो रश की इनको धर्मा हमनी माना जहां भी देवि स्थान था मंदीर था। वहाँ पर मुसल्मानना अपनी मस्जी दोन बनाई दी। और अपनो राज्जे इस्ठापित करी न और हिंदू लोगने से जादा लड़ाई करें जगड़ा करें। अशा उत्पात पैड़ा करेंच की भैया काई भी देश में मतलब भोत जगड़ा की वो हो जाये न अशी इस्तिती न पैड़ा करते हैं वो लोग और।